<hesitation> tee te oh enang oh awo goo pekopogoo mesi koo otolomampoo goo. te lona asing owabi alu penna nabuloii, menamena bamanoto, oh enang oh kalu. Kalu te awato lona asing peppoka oweealupee nabai loko, teng muna nai pepoketai otowainoketai kawabalakoloo abaa witowai tee goi koina namas koi kaleng tapoalama, teng te kalu enang balakoo, te waking ka we make awa otoi enang balunna gawunalai, te moniakoke awa gawunala oh muna nai sialama otowai, lona atuma otowai, te tewagoo te enang balakoo munaa sialama wau wesiu kong. Lona nau teng waking asinai, enang buitowai gawuitowai asi koo otoiotoi eng muu buwainang wakangg enang oh wau wesi wuitowai. te ule enang o lona te ule pepo tang ule lusi alawaina, nane asing owealupee. Te tee awagoo enang balakoo wakupalakoo, ai nne mekee nikanoo ka owalamana goo niikanala, ang lona lowa te enang o nadoo nanaioto nang, ai namas pekamas te kapakapa likoo nai otolo, te ogaa pekala nau olopo, awa na nang nabuli nawa, ai poulo nawa wiko toto nabulu, ai te ka we wiko polanonna nai teka latawo tawali mampo latawo tawalikoo. Tete olowoi enang balitowai te pepo wakupalala otoitowai asipalama. Teng awa tangas nnee owagoo enang o, o lapi wakang enang oh pekala ninau mono goo ka awa panopanos otokong nii muna lema enang malama taba enang malako, ai naai taba peke wesiango.